Anatin'ny ray volana r'aho, <hesitation> isan'andro mande- mandeha manao bazary, fotoana laniko any moa zany, le izy la fa mandeha bazary raha efa homanina avy an-trano hoe ino raha vidina any de tsa raha mahalany firy firy heure fa une heure de temps farafahamarony angambany amin'izeny.